ଗୁରା ଏବଂ ଜେବ୍ରା ମଦ୍ଧରେ କାନା ଟରମୁଖା ତପାଗ ପୁଛୀ। ଉତ୍ତର ଚିନ୍ହା ଜେବ୍ରା ମନେ କଲା ଧଲା ଗାରୀ ରେଖା ଥାଈ। ଜିଯୋଂ ଥିରେ ଗୁରା ମନେ ଏପରୀ ଚିନ୍ହା ନ ଥାନତୀ। ଭେଵାହର ଜେବ୍ରା ମନେ ବ୍ଯାସୀ କା ଜୀଵନା ଜୀଵନତ <hesitation> ରଖନତୀ। ଏବଂ ସାଧାରାନଵାତ ଉଚ୍ଛଲ ଏବଂ ବସଵଭୂତ କରିବା କଶ୍ଟ କର <hesitation> ଅବସ୍ତସ୍ତଲ। ଜେବ୍ରା ମନେ ମୁଖ୍ଯୋଂ ତପାଗ ଅପ୍ରୀକା ଅଂଚଲରେ ଦେଖା ଜାଈ। ଜିଯୋଂ ଥିରେ ଗୁରା ମନେ ବିଶ୍ଵର ଜୀଵନସ୍ତାନରେ ଦେଖା ଜାନତୀ।